لعبة نحب نلعبها مع أصحابي، بلكش الليدو، ممكن هيك كمان، معنديش العاب بلعب تقبل مع أصحابي، أكسيون في ريتي أصحابي نعرف عنهم كل شي، ما تستحقش، نلعب معاهم أكسيون فى ريتى ما نستحضرش طول الوقت هيكي في مخي، نحب نلعبها مع صحابي، ما نعرفش ما. ما عادش يستهويني، الشيء هذاك، لو كنت قبل مع صحابي نحبش البقاو، ونقعدو بهدوء ونتناقشو.